Won ko ɓuri to meere sifaaji ɓiɓɓe kafe, Kafe ina ceerti no feewti fawɗe e geɗe ko waawi e no sifaaji ɓiɓɓe diiwaan, tooweeki, leydi, weeyo, laɓi ngordi, woodi apel ko ɓuri ujunaaji ɗiɗi, tammeeɗe jowi fi'aa